لو كنت مضطرة أعيش في جزيرة في الصحراء لمدة عام، كنت بأخذ معاي ماي كافي لأن الماي هو الأساس للحياة وما أقدر أعيش بدونه، أكل معلب في قواطي عشان أضمن عندي أكل يكفيني طو-طول الفترة، خيمة أو مأوى عشان أحمي نفسي من الشمس والحرارة، عدة إسعافات أولية لأي طارئ صحي ممكن يصير، وكتب أو وسائل ترفيه عشان أقدر اش-أشغل وقتي وما أحس بالملل.